Kortina retako oyeporu aguiyeara kuarai oa yandere jaema kuarai yayokenda kua sugui mbaetiyae iroija o opaete mbae rai rai aniara oike jare jaeramo yayokenda jare aguiyeara jaiviyae oa yandere, kuarai jajiyae aguiyera oa yandere